Noy moytirta leggal bandi maɗa to fokkotoɗa fa laɓa, un ɗo ɗun fu ni, tawoduwa moytirgel latingel kan desuɗa ira tekkere ninni ma ado ɓurɗi ninni ko fittirta, ɓawo ayi sollare waɗi, a wara nit, moyta fa laɓa, sese-sese fiɗɗa ne ada fufa, fa to laɓi fu tawawi fu ngadda, ɓawo a moyti a wawi waddugo ndiyam tokkina dow non non watta ko ɓeyda latungo